Ambitsioon omgi kõgõ tähtsämb asi, kui sa tahat periselt minkahki hää ollaq ja minkagigaq häste nakkama saiaq. Selle et kui saq tõeliselt tuud tahat, sis sa tuud ka saat.